Pos aí qu'encruyil variedá ena manduca: frutas, verduras, potreínas, açúcaris i gorduras sanas, hazel vía delo que mos apartamos i avital acessus d'açuca i la sal.